Ayepokua ma vi, se ma amope ajata yae, ma aja se seiño, mbaeti aja serapisa reta ndie, erei añae rupi ko eh aguatama serapisa reta ndie, jaema eh erei ikaviñoi eh yajata yandeiño yae, yajata añetete yandeiño jae jokua se ma aeka va no